Noon no mi watta kam mi daranto kuugal am tan mi resay fu wongal kuugal to jeefe mi resa woya am to jeefe mi resa fu wongo nun mo to sera mi huccitana kuugal am kangal tan mi bojawata mi waɗa wongal kuugal ngal yaasi kuugal am mi torrata hoore am